<noise> Ah, anareo roa ri- anareo ndraiky loha karaha henoko zany nareo hanomana album vaovao zany am'ty mois ty ai, de za ndraiky leroa mi-felicite anare- feliciter nareo amin'ny zaka zany mba ein halaza zany anareo am'zaka ataonareo io, tsy karaha taloha reny tsy heno fa tonga de io zany tonga de mipoaka be fa tohizo leroa fa tsara zany leroa ai, zahay miandry am'raha zany.